نعم مع التقدم في العمر تزداد المسئوليات لما تكون صغير حياتك بسيطة وما عندك هموم كبيرة لكن مع مرور الوقت تبدا تحمل مسئوليات أكبر مثل العمل والعائلة والتخطيط للمستقبل، الحياة تصير أكثر تعقيداً لأنك تحاول توافق بين مل هذه الأمور، بس في نفس الوقت مع العمر ييجيك الحكمة والقدرة على إدارة الأمور بشكل أفضل، فتقدر تتعامل مع التعقيدات بشكل اسهل.